Nan kara bier kika buelo la kara chiketa chiketa bei inab to ikanan bdin wana loka bgax kchila xdian mieti tuxo xchi benka tu kxchi keta wen runkan to lak ka brieta ka brietara la chilo roka boranze tikara beganiute kara llial bedaio betara kwan una gon kara lla fruta ka loi chatu guataron cha argat ka bin na kaptu be rekan wen tub no no laxt nadika btama btama berieki lo retob kara btichi rob btirub no mas ke le bladi ki tu igate loi xnieka tub nikixlə le brita la lleta ma lo bieti loi se gorti wati ka beina kabi biu yetika we ka diikaꞌ dux runlan ka ber guieki ka wilo ka mienchi ka mienchi karwe de riekin de ni kara bikwi tochox tu bi kawi kar nakwi ka berguiwiti lanlla